So tawi mbeɗe waawi wonde daabaa leydi hakke ñalawma gooto, ngonatnoo-mi ko mbaroodi. Sabu mbaroodi ko huunde hormaade no feewi, hulaande hakkunde daabaaji ladde. Mi yaha mi yirlo ladde mi yiya daabaaji tawa mbeɗa ñaaƴa, mbeɗa hula.